الشعر فن زين وراقي وقديم بس ما اعتقد كلش ان ينفع حق هاي العصر لانه هاي العصر عصر السرعة الجيل اليديد ما يحبون يقرون ما يبغون يمهلون حتى وقت يعني يقرون اي شي فهم يعتمدون على اغاني اشياء ثانية وفيديوات ريلز بس شعر لا ما اتوقع